Ny loko mavo indray dia ohatran'ny hoe manana fisalasalana izany ny couleur mavomavo izany e, dia ny ao an-tsaiko voalohany indray vao mieritreritra mavomavo aho a dia ohatran'ny hoe mahita voasary